מֻתָּאבַעַת לְאַחְבַּאר מֻהִימָּה בַּאש נְבְקֵּי עַלَى אִטְלַاع עַלَى לְוַاقֵע חֻ'לֵינַא, לְמֵיזַה הִיא אַנַאנָא כּנְעַרְפוּ לְאַחְדָאת מֻסְתַמְرָה, וּקְדַרְנָא נְתְصַרְפוּ בְּחֶכְמָה, אה לָקִין לְעַיִב הוּא אַנַּכּ כַּמְיַּה מִן אַחְבַּאר אֶסְסְלְבִיַּה קַד תִּתְסַבַּב תַּתַוּר וְלְקַלַק.